Mə swɨ daala kəlang jəbo mwan. Na mou kebɔ bwe dadiyai na ja daala kəlangi sai nyim mʊn ja daala. Mi mə saa kan jəjalənne mə saa mwan jəbɔ daala kəlang, daala kəlangni n daalani netəlam bənɔ a naam batəm nən dakəni. Bən təbən ba bə nya wo bə naam batəm nən, nan maa daala kəlangɨ bari sai bwɨlamɔ sai ja mwano a twabəm a yɨ a fəbi maa a yəla ba təl təgo. Mə təmi ma nan twa daala kəlang a lɔmi, nan ja mwanɔ nan yɨn fəbi sake sai n yəlan saken dou təgɔ ban yɨ təgo yəlan ja təgo tag nagə yo. Na kebɔ daala kəlangɨ mi mə ja mwane nagə yo. Jʊ a bwɨ mə swɨ daala kəlanglei daala kəlanga ləm a su, daala kəlangə a ləm a laa tangən daala nam pər. Mi kaa daalani wo a la mwan jəbɔ daala kəlangɨ. Na mə swɨlen ja mwani mə saa daala kəlang sən twa. Na digɔ mə twam daala kəlangle a lɔmi, sai nyim mən nəngnə miim wʊni mə shim mwanle lada ladai. A mʊgɔ lɔgɔ gəm kowa swɨle a ja mwan a ləbər naago yo namə twa nən kumi, nən kwaami mə kole mana keməno naal nəngɔ mə nən təga jəjalən gɔ nən ja, na ba la keməno bəbəli nə swɨ nən sake nən jəla ə ja təgɔ nagɔ yo. Na mən twa nən kɔkɔi sai nən ja mwan nən ləbər naagɔ taal kel daala kəlangni Na mi mə nən miimi mi mə twa daala kəlangle na mi mən nən miim a lada ladai a mʊgɔ lɔng mi kanga mə shim mwane n ya a dushigol məndi gəm wʊnɨ gə shilom mwane, na mi mə nən miim mə shim mwane yi dushigol məndi nəni mi mə twa daala kəlangle. Jʊ a bwɨ mə swɨ daala kəlangle nəngɔ, mə swɨ daala kəlang gə jaja mwan a som. kuma ləma daala kəlang a banga gən bɔ twa twai jangɨ, mal kəlangɔ win swar, nəngɔ mou yəla gən nəni mi nən kaa daala ni a ja mwan a som na daala kəlangɨ. Na n twa daala kəlangɨ n nya maa daala digɔ a mʊgɔ lɔng mʊn nakaa bwejəl a be nəngɔ mʊ nəgən daala kəlangnɨ a jai, a nyim gə ja mwan gə ja daala a mʊgɔ lɔng mʊnɨ nəngɔ dʊi a lɔgɨ. Ju a bwɨ mə swɨ daala kəlangle daala kəlang a ləm a su, a laa tangən daalagɔ nən pəri, a laa tangən daalagɔ gwam a yɔ dəg təgo. Jʊ a bwɨ mə swɨ daala kəlangle mə maambɔ gaan jəbɔ swɨtəm daala kəlang. Bwɨlami ma gɔ swɨ daala kəlang. Na mə maa daala kəlangle to bwɨlami sai ja a ja kumɔ yo jale wo. Nyim n daalagɔ swɨle a mʊgɔ nəl gəni. Mi mə maa kumtɨnle a mʊgɔ lɔnmi mə twabɔ daala kəlang, na kebɔ jəngɨ mən kwalei, mə twa daala dwaam. Twa daala dwaamɔ a maa nwang təgən mə daala kəlang. Twa daala dwaam nən jəngɨ a maa nwang, ja mwan sai ja mwan n ləbər mou ja mwanɨle mwani a lamʊn bɔ. Be nyim n daalani daalagɔ bwɨlami swɨlei, daalagɔ mə təmi mə swɨlei, daalagɔ betəlɔmi swɨlei. Mi mə maam gaan de nə maatəm gənə a mʊgɔ lɔmi. Nan maai. Nə nəb jatəm mwan a lɔgɔ gəm amma na mi mə nən miim a mʊgɔ lɔngɨ mimə maa daalanile domin n kwel nyɨm miimɔ miso la nəmle yanda nən swɨle. Mən swɨ daala kəlangle kebɔ nən gaani mə swɨ daala kəlangle dangən mʊgɔ lɔng mi ma gwam jino jə nəb swɨtəm daala kəlang kebɔ na gaan. Na nə nya daala kəlangɨ nən kole nə nya jʊnɨ nəl nəno a dai. Bɨləngkel nan maa fabɨ maa nəngɔ mou twagəm iri daalani na jai nəngɔ mou twagəm daala kəlang na jai na yɔ sui miso twabənle. Na shig fabɨ nən daala kəlangɨ miso twabən le. Na yɔi ma sai swɨle gə yəla gə betəgo a mʊgɔ lɔng mʊn sə ba gɔ nya təgo <hesitation> daala <hesitation> daalani təgo daalani kebɔ daala gaan kuma kafin suwa mʊn ma daalani sai fɛka bʊtɔ dangən a tutui na mou fɛkabɔ bʊtɔi miso mou dwalle n maa daala kəlang, jingɨgɔ kəngkəni kemənɔ a gəlala ladaa nyo, nan ten na fʊlkʊbə win swari miso lamʊn maatəm jəle. Sai dai ten na fʊlkubə yo sən be ba maa daalani nəngən. Məndi lɔngɔ a gəlali na ya mə tenle mə ten na fʊlkʊbə taal sə ba ben maa daala a məndi mʊgo lɔngɔ məndi a gəlala. Mə swɨ daala kəlangle kebɔ nən gaan mə swɨ daala kəlangle lɔ məndi ma jə nəb swɨtə daala kəlang, bwɨlami swɨ daaala kəlangle betəlɔmi swɨ daala kəlangle kebo na gaan. Bɨləngkel win swar n bu kwaama gəm kang a nɨ daalanɨ gən maa gən sən swɨgan a rayuwa məndi.